أقدم هواياتي هي القراءة والكتابة بدأت ممارستها من زمان تقريبا من ايام المدرسة كنت دائما احب اقرأ القصص والمقالات بعدها بدأت اكتب بعض القصص الصغيرة والملاحظات كانت بالنسبة لي وسيلة للهروب من الواقع والتعبير عن افكاري ومشاعري مع مرور الوقت صار جزءا اساسيا من حياتي وأشعر ان الكتابة والقراءة ساعدتني في <hesitation> تطوير مفرداتي.